Huvi om egäsugutsidõ avastuisi man üts kõgõ tähtsämbit asjo, selle et <hesitation> huvi om tuu, miä tekütäs küsümüse ja küsümüs om tuu, miä taht lahendust ja ku tuu lahendus om saadu, sis tuu viigi avastusõni. Ja huvi om tuu om tuu kõgõ, kõgõ edimäne samm.